Mah ko avy amignahy aloha izy mizaha spektakle e satria ana avakeo mba mahita mpanakanto agnao a magna tô magna tô mô mpanakanto toy é agnao mbô mahita zagny tsy hoe hiza bol magnagn'igny anao hiza bol magnagn'igny anao eé samy hafa be zagny é.